<hesitation> ley animal I really like in my whole life la dog I like dog because dog is man best friend and dog quick to adapt to ley system of human being so I think when dog around me I feel more secure a can also help me to protect me in time of harm when anything anytime you get dog living with you and somebody try to poison you or harm you, your dog will raise la alarm for you.